ضروري قبل منشري شي طوموبيل أو شي موطور مستعمل خصني نشوف الروايدونشوف الموطور ونشوف الكاروسري وكذلك نشوف وسط الطوموبيل واش دابا تكون أكسيدونتي، يعني سبقلها شي حادثة سير، وكذلك كنشوف عوتاني لي كوفر ديالها واش السعة ديالو وشحال يقدر يهز ، المهم كنضرب عليها واحد الدويرة تكون واحد المراجعة عامة لتقريبا جميع الأجزاء